Pensu che le munede faite parei a servu për le persun-e borgne përché parei a pö cunosi la muneda, s'al e 'na muneda da ün euro o sincuanta centezimi ën tucant la muneda